Mi aawan marori ha ngesa am, mi tokka hakkulungo be audi marori mai daga audi mai do petel, mi hokka dum ndiyam, mi itta gene je torrata audi am, mi wata lekki je mbarata kowowe ha ngesa heba audi marori am voda mi heba marori duddum je mi nyamata, mi sendina himbe.